सामान्य रुपमा नेपालमा मौसम अनुसार वर्षका विभिन्न मैनमा पाइन्या तरकारी ये प्रकार छन्ः जसो हिउन पाइन्या तरकारीहरु जु चाही मङ्सीर बढे फागुनसम्म पाइनान्, पालुङ्गो भयो, काउली, बन्दा, गाजर, मुला, केराउ । तसोइ फागुन बढे वैशाखसम्म पाइन्या तरकारीः लसुनको साग, तोडाको साग, तसोइ गरिवटी जेठबठे भदो सम्म पाइन्या तरकारीहरुः लौका, परवल, केराउ, भ्यान्टा, भिणेखुर्सानी, टमाटर भिन्डी । तसै तरिकाले असाढबठे भदो सम्म पाइन्याः काकडा, लौका, सिमी, हरियो प्याज, तसोइ असोजबढे मंसिरतिर पाइन्याः कद्दु, सिमी, मेथि। <noise>